Tadidiko lay za te hande amoron-dranomasy ande a la pilazy hiala hiala sasatry e! Nofinofiko iñy da mbô tanterahako avao iñy, efa miezaky manango drala za enanik'io nofa maromaro dralana tik da loso zaho andeha andranomasiña any da za raiky amy pilazy any da sambasambatsy aza teña.